Amigna lôha.ee, tsy ara-dalagna fagnovaovagna resaka foto-tarazon resaka ADN, satria igny zegny fa le efa voajanahary agnatignao akao de tokony igny fogna zagny aminao fa tsy, tsy tokony hovaovagna igny, efa nataon-jagnahary agnao igny, fô izy ndraiky miankigna, miankigna amin'ny zava-misy fôgna na mila modifier-na izy na tsy mila modifier, fô izy ka zegny foagna fomba ahavelogna tsy magnino